Eee ny atsoa ny hoe olo sambatsy moa zay da ny volohany amizay da ny olo mahay misaotsy anagnahary ny amin'ny raha ananany aby. Misaotsy ny tegnany ny amin'ny raha vitany aby. Misaotsy ny ainy i gnamin'ny fisian'ny havany manodidina azy. La i mbo velo ray amandreny io, la i mbo eo raitampo amitegna io mbo tia ategna, miaharo amitegna, la i mbo eo ny longo soa fanahy manampy ategna amin'ny fiegna miaro ategna, mifankatia amitegna la ategna manambady manana anaky tia ategna tia tegna koa lafa sambatsy tegna amizay, eo avao koa ny fitaova ilain'ny aitegna andavanandro ananategna ny raha tadiavitegna andavanandro, hany, ananategna fitafia, ananategna tomombily zao, ananategna ny tragno ananategna aby ny raha atao hoe ananan'olola ataoko fa sambatsy tsika amizay fe sambasambatsy kokoa ny manam-bola, ny tiako hotsaray ny manan tragno folo ny manan tragno roapolo ny mana tomobily zato, mahasambatsy aby zao raha tsaraiko zao.